أفظل <hesitation> العمل خمسة أيام لمدة ثلاث ساعات لأن هذا يبوفر لي توازن بين العمل والحياة الشخصية، العمل فترات طويلة لا أقصد العمل فترات قصيرة يوميا بيساعدني على البقاء عشان أكون منتجة ومنعزلة عن الإجهاد بس العمل يوما واحد طويل بيكون مرهق وبيأثر علي سلبا وبيأثر نوعا على حياتي وعلى جهدي.